Dageng tu pacak disimpan biasoe biar awet tu freezer di kulkas e pacak tapi disimpan e tu dak usah di cuci setau aku biar khasiat e tu dak ilang nah agek kan sebelom di masak baru di cuci biasoe kan dageng dageng tu wang nyetok tu galak kurban cak tu kan idul adha kan biaso kurban tu kan banyak dageng dak temasak jadi pacak disimpan diawet biar lebih awet tu pacak masok di freezer pacak sampai berape bulan sih sebulan paleng pacak e tapi e <hesitation> jangan jangan di cuci kalo di cuci tu tadi ilang khasiat e dageng pulek pacak di masak rendang di sambal di gulai pindang cak tu kan banyak banyak di ini banyak macam jenis e kalo di masak tu